Pa̱ ɗəkər te, iya̱m mi ɗom nlà nnənap mak pa̱ makmak te, nnap nlà inan, n fe nchang pa̱ n fe nnap nlà inan pa̱ ɗəkər, nvəva̱ng te. nnap nlà <hesitation> i va pa̱ m mwo mbwai na n ka̱mshi mi kà̱ təm ashe pal nbin. Mpəpar te, pa̱ n təm ikangkang ká̱ onəm, onəm ga ngba̱k nzhi mi ká̱ onəm va̱ dátkulung ká̱ mi. Nshishat te pa̱ i yà ká̱ ovan na á ka̱mshi. <hesitation> Nlà nnap àponzhi nan pa̱ ɗəkər te, á ma pa̱ ki là nnap nlà inan ônəm ovəngva̱ mà á nyi inan ka̱t. Ama ka̱ wàlàng ta̱ te, í wong pa̱ í là nnap nlà inan te pa̱ ɗəkər te í taɓa í fa pa̱ í ga ashe ngga nzam, í ga ka̱ she aga iga ivan itong ovəngva̱ ma ova̱ nyi inan ka̱t, í là nnap nlà inan pá ɗəkər ka̱ she iga ìtong ìvəng va kulum te onəm va̱ nyi inan te oma ka̱ ta, káp ká̱ nva̱ mí là pa̱ onəm nyi inan te, onəm nyi inan ka̱t ɓu ya unəm wa ta̱ i ga nzhi inan ama za̱ nyi inan ka̱t Zà̱ nyi inan ka̱t, za̱ kà̱n, uro te i ga ka̱kul pa̱ na ka̱kul pa̱ uza̱ ya uwan wò ka̱ ngga, na nak te uza̱ i ga kpa pa̱ na ma là pa̱ à, mma wò te mma wò ka̱ ngga nzhi inan. Uro te i ga nzhi inan ka̱kul pa̱ ô kú te ma li wò ka̱ sa̱l wu va̱ onəm ga nwa inan i li awap oza̱ ko. Uro kəma nnandərnandər te uza̱ i ga nzhi inan ka̱kul pa̱ uza̱ ɗom pa̱ ô nyi inan. Inan á ka̱mshi wò ka̱ she iya̱m va̱ mma wò kà̱ nnənəm. Ipəpar va̱ n là nnənap ka̱kul nnap mbwai, á nyam pa̱ akasuwa, í wor ìtarok i là pa̱ ngyap ká̱ ngyap ká̱, te, ɓu ga ɓu mwo pa̱ na á na nkam ireng á ɓu ka̱ she ntəm apambin. A yà pa̱ u və́ng awó ɓu u təm pa te unəm ro i na ɓu ka̱t, te ɓu fa ɓu ga ɓu mwo kang inan i ka̱mshi ɓu. Ɓu fa ɓu ga ɓu mwo kang inan i ka̱mshi ɓu, te, pa̱ ɗəkər te mi mwo, mi ram mi yáp ki iya̱m wa oga kaya pa mpá ki izər, mi yáp ki igi iya̱m wa mmə́ng, ndaro te iva̱ ga ɓu ya pa̱ káp ka à ɓyen te mi ga mi mwo mi yáp ká̱, mi yáp ká̱ pa̱ na á ka̱mshi mi ka̱ she ntəm apambin. Kul pa̱ a yà pa̱ ma nəm ka̱t te, unəm ro i nəm á mi ka̱t mi ɗak te, ka̱kul nnap nlà inan ma là pa̱ ɓu təm pa te ɓu ya ka̱t. A yà pa̱ ɓu wong te, ò ka̱mshi ɓu, nna nak nrəng nva̱ ta ɓa á mi te, mi wong pa̱ ɗəkər pa̱ na m mwo na n ya na á ka̱mshi mi kpa ka̱ she ntəm apambin á. Iga ishishat va̱ n là nnap ka̱ pəpal, ka̱ pal nnap ovan ɓwakan, pa̱ ɗəkər te á ma pa̱ í nyám mma̱n ôvan ovəngva̱ mà kà̱ mɓa kà̱ ngyang ova̱ ovan bwaǹ bwaǹ ka ɓu ya uyən te ɓu ɓa pa o ɓa o kpan ɓu te ú den na á ga ka̱ cho pa̱ uza̱ kà̱ ndak izər á ɓu ka̱t. Ɓu ya uyən te, bur na ká̱ awó pa̱ parəm ka̱kul pa̱ ntəm apambin ta̱ te u nyi pa̱ uda ìpin i ka̱mshi ɓu ka̱ she abambin yà kat. Awàlang va̱ izun igbak ɓa ya ɓu te, ovan va ɓu den ova̱ ta pa̱ á ga á le á ɓu ka̱ cho te oma ika̱mshi ɓu á nak te á məma pa̱ ku uyen bək Kú uɓwap à, u ya ka̱ awó á nənang, kang kà̱, kà̱ nɗak na ma ɓu ka̱m na na pa̱ na unənang á jul, na ú ləp nza̱m á na ka̱kul pa̱ ka̱ she afu te uja anàng ká̱ nkukwa, ama á fa agbai te ujina ká̱ nkukwa ka̱t. Te iməma pa̱ i ɗər ovan ɓwan, iməma pa̱ i kpan oza̱ i nyám mma̱n ôza̱ wa nva̱ nnap nlà inan dyáng á yi pa̱ i nyám mma̱n á, te á ma pa̱ i nyám mma̱n ôvan wanata kpa. Nkùkur te mi chal pa̱ <hesitation> iya̱m va̱ mma yi kà̱ mmumwo pá ɗəkər te inan á ka̱mshi yi kà̱. Á ma pa̱ kà̱ nkùkur te, á ma pa̱ i nyám mma̱n ôvan ba̱k ká̱ ovan ova̱ mà oma yà kà̱ ngwóng kà̱ ngyang. Te iya̱m va ta̱ n ɗom ji ka̱ she ntəm apambin, nnyám mma̱n ôvan ká̱ mmwo iya̱m ga nka̱mshi apambin ká̱ nnap nlà inan